Chiwyi na tu ḃo, echiwyi na tu ḃo he gaga tu chiwyi na eḃe beḃe nyi ndye he snu nyi ha bwa chiwyi dye, ndye he ḃe yi ga efan he ga lo echi ba he la wo echiwyi dye se. ndye ga si he ga zhi gen dye he ye he tuna bodo sagbmari nu, eḃo ḃeḃe nyi he gas nu yna la shna pa chi, ke ha nuwna chi zhi de ebu, eḃu dodo yo ayi wo, gbari gna ebu dyego, ndye he ye he tuchi wyi na he lowna kutan ko gbmarin ndye gbari chiwyi yi nu ndye yi nu efa yna, he ga wo zhi ge de gbari ḃu hna ke awo je, ke ha shna pe la tuna, he sha pa tuna wo guna wo ga suna de ha je yna ha wo eya cha-cha-cha, ha sha pa ha tuna hna, he enu, fe de nasara kala ndye ba gna magi hna, ha dna de ha jegba kpeu. He gas nu wo, he ga do wo ḃedo khikhiri, he ga do enyi gbma, he yna hna ku kpe lo mi knare he dna, ha ḃansa, shewo he wo sa ha fi ke wo da gbmi, de wo zhi ḃa gnu na, ga ju he ga chiwyi hna jni cha-cha-cha he ze fiwo, he yna pnu he ye na fiwo, esa zhi ḃa mwna kpe tsiwyi he ga kpeya nuwna mow o jnu lo, nuwna zo lo, nluwna wo lo e chi wyi dye lo, ko yi yina. Hekna tnabwa he wo, ndye julo nyi a de jum, he ga towo a bi dodo abim, ndye abim he ga nuwna to bo ke he da esa gi wo tsiwyi ke he shi wo shin dye ga bi. Ke he shini shi zne he ye azubwa kpe, dye misa aḃe to na nu he ga eḃu kushi ha nyigo, ha abi. He dye, dodo he ga ḃe kpe dyi de he mygo nu, se ḃu ga yi gbmari, ha bi aga tozhi, ha ga ḃe yi geri za dna he bwari nu, he wo nyi to gi wo, gayi dye he nyigo a snu nu woga ebu kuzhi wa kpeya, ke se dyi wo zen shandye mi kpe dye a tuchiwyina ga yi yna wo hna.